Alura ël pum giaun, ël pum rus, ël prüs <hesitation> la banana, ël persi, l'albicoccal la cereza <hesitation> ël limun <hesitation> ël mandarin, ël caco e l'üa